اكيد طبعا المصيف، لان المصيف دا كان حاجه بتفصل بيها، بتروح بقي تشوف البحر اللي مبتشوفوش خالص، بتروح تعيش كدا اسبوعين في السنه حتي لو فترة قليلة بس بتفصل، بتشوف خاجات جديده، كانت ريحة البحر دي ريحه مميزة مش بتطلع من ذاكرتك خالص، والوقت دا عامة وقت مميز يعني.